Mirar polos cidadáns.

<noise> Si, si que me ghusta bailar e aprendín dunha amigha.

No, non os vin. [ruído] Solo hai xabaríns e lobos.

Falar moito galego.

Eu creo que hai unhas pero non vin ningún. <noise>

Un aeroporto e collín o avión, estuvo genial o viaje traquiliño.

A a miña serie favorita é Bluey e e a miña peli favorita é as k- as as guerreiras K-pop.

Sebolla, mel e limón.

Si, vexo a galega.